युनायटेड किंगडम चो संबंध छड करुन पावसा कडेन आस्त पण हेचा कारण म्हुटल्यार हावामान आदमासाक येयना। पावस सगळी एकाच हंगामांत येणा, वर्षाच्या खायच्या वेळार आनी खायच्या दिसा येवक शकता। तुमका सोबीत सूर्याचो उजवाड, व्हावपी वार आनी सरी पडपी पावस दिसपाक येता ह्या सगला एकाच दानपर पण।